Magnano akoa e fahitako an'i Sina koa zany izy io indreo aloha da tena hoe agnaty isagn'ny olo tena hoe miasa mafy indreo sady da tena hoe misy discipline gn'ame fiaignandreo, izay mahavy indreo tena hanisika hoe mandroso satria raha vao e fiaignana zany gn'ampiaraha fiasa-mafy va misy discipline da manaraky hoazy avao koa e fandrosoana.